Bismilah arahmaan rehi, moo tar kanɟe nduzu. Kanɟe ndutu, se ɟor nə ndutu. Mu mukh ɟor ne zere, se kanɟe nduzu. Maan mokho pinara, kanɟe nduzu. Maan nɔkoo kam raŋga, se kanɟe nduzu. Maan nokho ɗi, noko ʃarmutu. Al bineyda, moka ʃarmuutu, kanɟe nduutu. Maan nɔko kanɟe zere, se risi, aaŋg maan nɔko, maan nɔko risi, se kinɟe zere. Al bineyda, maan nɔko rum tuɲu, maan nɔko coŋgorti moonɟo. Maan nɔko ɗi, maan nɔko barɲi. Al bineyda, maan nɔko ɗi, maan nɔkoo kornɟo tar kornɟo rizi. Maan nɔko, kenɟe, kenɟe mam tar taɗ coŋgo ti moonɟo, khalas nana.